Tedu ahun pal, tedu ahun gagi, tedu ahun gakuro, tedu ahun gade, tedu ahun tchengi, tedu ahun frakuro,, tedu ahun dulla, tedu ahun gargade, tedu ahun noteh, tedu ahun kan, tedu ahun kan-gote tedu ahu kah-gagi